सामान्यतया राइस कुकुर भन्याचाइ बिधुतिय उपकरण या बिधुतिय खाना पकौने बस्तु हो। जै को प्रयोग चाइ सामान्य तरिकाको भात पकउने लइझाइ, मासु पकौना बठे लैझाइ दाल, तरकारि जो कुररि हमि ग्यास स्टोभ भन्दा बिधुतिय रुप माइ पकाइसक्दौ। यै को प्रयोजन भनेको चाइ मेन खाना पकौनाकि लेखा हुन्छ, अनि अर्को रुपमाइ भन्दाकिलेखा चाइ पानि तताउनाकि लेखा, केइ झोलिलो पदार्थ पकौनाकि लेखा अनि चाउचाउ यता उता जसो आइटम हरु हुनान तिनि पकाउनाकि लेखा चाइ राइसकुकुर को प्रयोग हुन्छ।